हाम्रा भान्सामी खानागो स्वाद निक्कै बनाउनाइ लागि सद्दाइ चाइने भनेगो मसलाइ हो । तिउन बनाउनुपण्यो तरकारी बनाउनु पण्यो मासु बणा -बनाउनुपण्यो भने मसला नभइ नहुने हुन्छ । अब त्यो सद्दाइ चाइने मसलामी जिरो धन्न्यो टिमुर हदेलो खुसानी नुन दालचिनी केसरी ल्वाङ सुक्मेल सुपारी छोकणा मखना नारिवल पेस्ता काजु बदाम किसमिस ओखण अलैची आदो लसुण सोप गुंद ज्वानो मेथी मुंग्रे जिरा मरिच गरम मसला चिया मसला यिनियिनी किसिमगा चिया मसलाहरु चाइनाछन् । अब यी मसला हालेपछि साग तरकारी मात्र होइन अरु चिज लै निगो हुन्छ ।